Kyang, a̱huhwa nu̱ n cat wnak ba̱nyet na za brang ni n warak ka̱ryong a̱nkpani nkpa yet buwo ka̱za, ku a̱ buwo ka̱za u̱ pfwong ka̱wun ka̱za to ku nu na̱tyi a̱ yet a̱yin nu byi kpungtun ni a̱yet a̱nyeyyu na̱ ba̱nyet ba nu tat a̱ shak shishrek ba̱nwan ni, so buwo ka̱za a̱ya bu̱ pfwong ka̱wun ka̱za ka ku na tyi du̱zuzrak, u na̱ tyi a byyi a̱tsatsak ka̱kpyong, ka̱kpang ka ba̱myet ba buwo ni ka̱kpyong ka a̱ nu kkwat a̱ba mi shishrek ba̱nwan ni, not a̱mi ka̱yat ka̱wun ka̱za ku na tyi a̱yin a nyat ka̱yong, ryat ka̱yong a̱yet kyang a a̱ nu tgi ba̱myet a̱ba shishrek ba̱mwan ni, ba̱myet a̱ na̱ buwo ni, ba̱myet a̱na̱ cat ni aa ba̱yanyet ba̱yaan a na̱ tyong ni, ba nu na̱ tyong a̱zuhwak a̱nzan, ba buwo a̱ntye a̱ni ku a̱ buwoi dinaa to an yya ba nu ba an ceng ba̱nu ba, an nat da̱nu ba a̱n dyaat ba̱nu ba, so a ryi nkyama a̱ya una byi kpongtun u nu ktyyi benyet anal shitirek ba̱n wan ni, a̱ yet a̱tuba nu̱ ba̱nyet ba cat i. Ku̱ ka̱nkrang wan a̱ buwo a̱tuba a̱ni a̱byyi a̱tsak ka̱kpyang, a̱byyi a kpangtun a̱ ryat ka̱yong a̱, buwoidu̱raa bo a̱ yya du̱ka̱tuk ba, to a ryi wan a̱mi ba sook a̱sak a̱za̱ngba̱ng ku̱ kyang ba, ku ba eat a̱ntyuk u a̱ nu yet a̱kwak a̱son nba ni wan ba nata̱twang not anza a nyat ka̱ryong rot a̱min yei ba̱nyet okyanshi. Ka a̱yet ka̱ba̱won au a̱ yet a̱gba̱dang a̱yin au a̱yet a̱kukkwo, au a̱yet hwung au a̱yet ka̱seyang au a̱yet ka̱neyang au a̱rcontyok au a̱yet a̱ranbyrng, a̱yet only ryat ka̱ryong. Ku a̱yet ara̱nbyoung a̱ryat ka̱ryong a na̱ byyi a̱tsatsak ka̱ryi, a̱nu nok ka̱ryi wan, a̱ nu nok na̱won wan, ka̱ryi wan ka a̱ nu̱ byi ka̱bvwa sai, ka nu̱ byi kab, du̱zuzzrak ti ba̱myet ba nu̱ eat ni a ni a̱ntyok wan nu a̱ nu tra du̱gung rot a̱nbyring nu na ba ku̱ bvwo, ka ma̱n yetu ara̱ntyok u̱ ryat ka̱ryong u̱ byyi a̱zuzrak ka̱cet ru u̱ cong a̱nsham, u̱ ryat a̱nsham u̱ ryat ka̱ryong, u̱byyi a̱tsa̱tsak ka̱kpyang ni to wan na̱ yet a̱ngwak u u̱ ka̱nkrang ka a̱ yet a̱ngwak u̱ ka̱n krang ka a̱yet a̱gwam u̱ ka̱nkrang wan ka wan a̱mi ba tyi a̱za̱son <hesitation> au a kan kop ba ma, ba nu na̱ ryi a̱mye a̱yet a̱kukkwo a̱yin rot a̱ ryat di a̱kukkwo a̱yin ni a̱ byi di̱uvan, a̱ ryat ka̱ryong a̱ byi tsutswat, a̱ byi tsutswat u̱ ba̱ryat wan ba rot a̱nu n yei ba̱nyet ba ka̱pffun n yei ba̱nyet njit ba ka̱pffun, nyei ba̱jju ba nyei ba̱nyring ba ba̱ntyok ba na̱ma̱won na nhwung a ba̱kukuwo ba zu yet ba̱nyet ba a̱byi kpungtun ni ba̱nyet ba a̱ ryat ka̱ryong i ba̱nyet ba a̱ bgyi a̱tsatsak ka̱za ni, pfong ka̱wun ka̱za ka a̱ na tyi zu shot katu wuyya. Ka pfong ka̱wun ka̱za a̱nu̱ yya a̱ka̱tuk ba a̱nu yya a̱wamba wan du̱ka̱tuk ba an nat sook kyang a̱wumba wan ba an nat ra a̱nbyring a̱wumba wan ba an nat ra a̱nbyring a̱wumba wan ba rot a pfong ka̱wun ka̱za, a cat du̱zuzrak ka̱jju ka du̱zuzrak ti, pfong ka̱wun ka̱za ka nkpa za tyi ya ka̱son zka zu shya ka̱pffun ka̱jju ni, ka pfong ka̱wan ka̱za a̱ nu ya kason, rot ami ku cat ba tyi du̱yrek wan kayat ba̱nyet ka shyi a̱za̱mson ni, ka cat ba̱tyi du̱yrek wan u̱ ba̱nyet ba a̱ byi kpumgtun ni, ba̱nyet ba a̱ byyi tsutswat m, ba̱ryet ba a̱byyi ba drok a̱ ba̱ tyi u̱ du̱tyok ni to a̱ yet a̱ntyuku a̱ pfong kawun kaza ni, a̱ yet a̱ntyuk u a̱kok ka̱ryong ni, a tyong kyang a wui yet nwan ni, ba̱tyi njit ba a, ru za tyyei, ku a cat yet a̱yin so atyong a̱katuk, ru ra kyang a̱yin ba nyu sook kyang a̱yin ba, kyang a wai yet nwan ni a kpa̱ tyong. A nu ya ka̱son, a nu rau, to kyang an yei ba̱nyet i, ka̱ a yet a̱kwak a̱son ryat ka̱ryong ka̱yat kwak ka̱son wan ka ku a brang bat tsuup a ryat ka̱ryong u ryat a̱ tsatsak u̱ yya du̱tsatsak to a naat a̱nsham ku nu na̱ brang, ku ayet a̱gba̱dong u du̱tyok gomnati nyit ti ka̱pffun, ku a kok ka̱ryong u̱ryat tsutswat, u̱ byi a̱tsatsak ka̱k pyang a nu rai ka̱yemi, a nu kop ka̱yemi hat u ba̱ wruk bu̱ da̱zuzrak wan ba̱nyet ba na ngula, ba nu na nywa ku a kok ka̱ryong ama ku akok ka̱ryong ba to a ryi bu, a yet kyungkak bayya banwamba kayat ka̱ryi nanka ba yya ba̱n wan ba, ka̱nkrang wanka ba yya ba̱n wan bam ku ba yet, ba mu yya kyong a byyi kpung tun ni nyyi na nu̱ brang ni, ba ni na̱ yei ba rot ba na̱ bvwo a kok ka̱ryong ba, ku ba yya kyong a na ba ba̱ du̱nok ka̱nkrong ni ban na̱ yei ba rot ba bvwo a̱ kok karyong ba, rot ani kok ka̱ryong yet a̱gbadang nkyang akpa mi nyei n bvon yei u mwaat a̱gbadong a̱buhwa di ba̱nyet njit ba zu yet banyet pfwong ka̱wun ka̱za u̱yet ba̱nyet kok ka̱ryong, u. yemi nu za brang a aryi zu nok u̱ rai u̱ yet ba̱nyet ba ba̱nyet ba na tyong a̱ ba dom jit ni.